<hesitation> Vorogna miroboka agnaty rano anh misambotra laoka fantako zao anh: maritaigna de flamand rose. I fomba ataony am'zany anh satria izy managna vava maragnitra be de igny anh hisaingohany an'lay laoka, zany hoe efa ambony akagny izy de efa magnano repère hoe igny iry misy laoka de tonga de saingohany.